أعتقد أن مأبى أحصل لا على هذا ولا على هذا ، ترى كل شى يزيد عن حده بينجلب لضضه ، إى أنا أحب البيزا أحب الأيس كريم ، لكن قصة إنه لا تنضب لا ما أعتقد إنى أفضل يكون عندى البيزا الأيس كريم ، فى أشياء ثانية أهم وأساسية وضرورية راح أختارها عنهم.